Pag giu packu feliz, vel na za ni rguani náh, queity-queity pa gackan giu packu feliz asi todo el tiempo, siempre pa’ giu disgustos, par gacku feliz <laughs> velna, per momentáneos na rathe-momentanes na rathe, este per osea, nacku feliz queity nia dia queity gackan gacku feliz. rackan val gininu pon tu, th chí, tiop chí chi zalo giu ra xiga xi rchich danunu como personas, que la, que la galnda cayack lani vali cachich liga pues a veces nizy run afectar liga te chi queity gacku feliz rninu te chi gichichu te chi queity nix di giu pero son cosas que gackan, sackan xilani como que-como que gichag nu, como que con tu baño sacku relajar chi, con eso ya.